Este naꞌ xgësná yu or xgësná nënc̲h̲o xwiyná lo noticia xwiyná lo tele lëꞌná xgës axta las doce ga sianá lëꞌna c̲h̲usche axta las cinco lëꞌná c̲h̲usche, c̲h̲uschená cinco cuarenteta la cinco y media c̲h̲uschená c̲h̲usdzëꞌná bot nis c̲h̲ey demëꞌdná o xchugná fruta xchugná c̲h̲ey demëꞌdná sia xkwel boke demëꞌdná xc̲h̲aꞌ cinco y media xia xkwel xlan axta las ocho de la noche.